Se mezkli ome mezkli nahui mezkli makuil mezkli chikuase mezkli chikome mezkli chikyei mezkli chiknahui mezkli matlajtli mezkli matlajtlise mezkli matlajtliome mezkli.